ايه اعتقد ان الفن ممكن يكون له تأثير سلبي. لو طلع عن السيطرة. مثلا لو ظهر نوع فن يديد ومختلف. الشباب رح يتجهون له. لكن اذا اساؤوا استخدامه ممكن يصير له تأثير سلبي خصوصا ان مجتمعاتنا مو مثالية وتفكير شبابنا يعني ما نقدر نسيطر عليه